افضل انام مبكر واصحى مبكر، لانه يكون الوقت مبارك وفيه بنجز اشياء كثيرة واشغال كثيرة ولما اصحى بدري بكون واشوف الطبيعة واخرج اتمشى كما يكون احسن وافضل احس بقيمة يومي.